أول شي ودي أشكركم على ها الفرصة، والله إني متحمسة مرة لها الوظيفة لأنها تناسب إهتماماتي، وتجربتي. أنا دايم أحب أتعلم، وأطور من نفسي، وعندي خبرة لا باس فيها، وأحس إني أقدر أظيف للفريق، وأساعد في تحقيق الأهداف. برظو أنا مرنة، وأحب أشتغل مع الفريق، وأتعامل مع التحديات بروح إيجابية، إن شاء الله أكون قد المسؤولية وتكون إظافة لكم.